विदेश में कार किराया पे लेवे खातिर पहिले ऊ देश में अइसन कउनो व्यवस्था हवे कि ना हवे ए बारे में जानकारी इकट्ठा करे के चाही। अगर वहाँ अइसन सुविधा उपलब्ध हवे ता बा एगो अइसन संस्था खोजे के पड़ी जौन कार किराया पे दे सकेल, ऊ संस्था मिले के बाद ओसे कार किराया पे लेवल जा सकेला।